الرياظيات مادة ممتعة وهي كثير مادة ذكية، وتعلم الإنسان التنظيم، وتعلم الناس التفكير، ولازم على كل الناس إنها تتعلم مادة الرياظيات، لأنها مادة علمية مهمة جدا في جميع المراحل التعليمية، وإللي يقول إن الرياظيات ما إلها فايدة، هو إنسان ما يفهم بالمرة.